<noise> Gn tena ilava gny ranotsavony izany da i miady amign' angadrano. Miady amin'ny karazan'ny bibibiby kely aby mampisy fofona amin'gn karazan'gny volo misy amin'olombelo egny, hôkin'izao, gn volondoha. <noise> Lahagn'olo tia manalava gn volok'eliky da mba mangala gn maimbomaimbo agny ab.